Egüptüse kultuur um täämbädsel pääväl um tuu jo sääne araabiakiilne kultuur, a tegeligult põlitsõhe sääl um jo hoobis tõõnõ kiil ja kultuur olnuq. Kõik tuu Vana-Egüptüse ja sis tu- päält tuud viil <hesitation> miä sääl olľ, vahtsõmbaq aoq, aga tuu oll' hoobis tõõnõ rahvas ja hoobis tõõnõ kultuur.